لو اني رجعت خمسين سنة للوراء راح احرص على انو اعيش هاي التجربة الثقافية و الأجتماعية لهاي الحقبة الي موجودة بيه، ايضا راح ازور اي- مقاهي اي- دور السينما تكون داخل هذاك البلد، و ايضا راح استغل فرصة السفر حتى اني استكشف المدن الكبرى مثل القاهرة، بيروت نيويورك او مدن اخرى و ايضا راح افكر انو استثمر المال بطريقة اخرى.